Nɚn yau nɚ kan kanmɚra a mara ete mee ngɚn yau ngɚ nii mee ngɚ au paraaraya, mee ngɚ au paraaraya bɚn yausɚ mee ngɚ sengge ɗàànba kadoowààgo kɚ ngaa kadaa putààdiwawa, kɚ ngɚ too mee kɚ ngɚ mar hito bayan kɚ ngɚn mar hitowa mee kɚ ngɚ kon tone mee kɚ ngɚ kon tone rau bɚ yau sɚ mee ngɚ sengge dàànba rau a duk tone u ngɚ yausɚ mee kɚ ngɚ kon yà, ngɚ taa sikoo kawai mee ngɚ ko ko ngɚ kon tone kawai ra a kada duraa ngani, mee ngɚ kadaa ɗura nganinɚ ngɚ tom addu’a, mee ngɚ tom addu’a nɚ ngɚ ma’à kaah yisɚ ɓotiɓa nll yi pɚts tɚr mudàà a eteniwàra yi pɚts tɚr muɗàà a eteniwara duk kaa ngɚ kêêsɚ mee ngɚn kɚna a kaah ɓɚngga ma kuda fiding mee ngɚ kɚna sɚn ma kuda fiding ma kaah nɚn kɚna’ngɚ nawaso nɚsɚ ɗa fin maana hit wànɚwa nɚn yau mei kam kɚnɚ kon tone kuma tone u-nɚn yausɚ mee kɚkɚ kon yà, nɚn yau mey nɚ kon tone yi tom ma senda yab yab ya. Mee nɚ wonɚ mee kɚtɚ ara a sase nɚ senda kɚtɚ kan a saseya tɚn kura baatɚtɚn fira ngerêê baatɚ tɚ kad kuma tɚn fira ngerêê baatɚ tɚ kaɗ kuma tɚn ɗàà ɓaata irin nɚ kêêsɚ mee a tom masoya rau yin yau ko kamni mee kɚ ngɚ kon tone ko kum. Kaah yi na ngɚn yaa kɚ ngaa konyà, mee kaahyi na ngɚ yaa kɚ ngaa konyà nɚ a senda nga bɚ ngɚ yausɚ mee kɚ ngɚ kon nga a too senda ngɚ na kaah mee ngɚ nak aah nɚ kaah kiyi na tone kɚ ngaa kon a tone kɚ ngaa. Konsiyi a kɚna ɗɚm ngo kemei kaah nɚn kɚne nrɚ fa ngɚ nɚ na tone yisɚ yab mee nɚ kêêsɚ bɚka koi kura ko ka ndɚ bɚ kilo-kito ba yi loo senda u ktowa mee tɚ tom ma sasera, mee kanan mee kɚ ngɚ kon tone nɚ, a sengge tone siyi wina bisa, winabisa ɓɚ yadbɚu, ko kuma winsbisa ɓɚ semra, mee ngɚ ma’à mee tone kɚ ngaa konya domin wààdo nɚɚn konsɚ tona ngawawa nɗɚn kon tona ma walito bɚ nɚ kêêsɚ mee ma wahto sɚba rau ngɚ senaa hê pɚ ko ngɚ tas tone mee A le nɚ sengge win abisa naa sengge tone toneya yi yabbabi, senda ira yi yabbɚu yin kaɗma beta yabbɚu, ko yi kadaa ma ɓeta yabra, ndɚ an kong kitɚyau ko sem an kong kitoyara, mee ngɚ ma sendasɚra maasorau kɚ ngɚ kàà ngɚ sengge eda maa kai toneyà ka iyi yab, yi kongga kito ma etera, yi sɚraa etera ma ko ngɚ koa sani ma yin kong ngɚ kuɗa huuu huvu huuu huvu huuu huvu sɚ kad yab, k yi pɚta kêê bɚ kɚ ngɚ tɚblɚ kuda bara to, a fer’usu kɚ ngaa kem to tone yi pamsɚ ngɚ konya yi warson ngɚ ma’àrs mee winabisa bɚ sem ma kwa kirà, ngɚ ma’à mee winaɓisa ɓɚ tɚbtas kuɗare ngɚn ma’à mee winabisa ɓɚ ngɚ tom kongsa ra a wayas nganira, so wa nɚn yau nɚ sɚ kemei kadoo ete kiyi kaɗ’wa mee kiyi kon toen a sengge wina ɓisa he, mee ngɚ sengge winabisa nɚ, a sengge êêwango, ma êê tone siyiwa, winabisa ɓɚ sem kwàkwàk rau mee wina ɓisa ɓɚ kwakwakra, mee sɚn kan bɚka kɚsɚ kura ɓaatɚ, to ayauwa ngɚ to senda’ nga kɚ nɚ kon tone siya min mina. Tonesiya winsɓisa bɚ yab, sas ma kwêêresi yi yab ko kura mee ngɚ kêêresi bɚka yi bisi ra yi kwààkɚra yi fom kitora to fer kanan kêêsɚ ngɚ kemei kai kêê ko nɚ kon tonesiya fer kɚ ngaa kem kɚ ngɚ kon tonesiyawa ɗɚm pɚ ngɚ too sendabnga ta ngɚ keme to kanan kɚnɚ kon tonesiya kansɚ mee kɚnɚ kon tonesiya. Wa rau ale nɚ kɚr tuni fer’ nsu fa kɚ ngɚ nii ngɚ kɚr timiyààgɚ, kɚ ngaa kɚr tura yààgewa ngaa keme tnni nɚ yar ngɚ nɚ ngɚ kemei tone a ɓaam, mee, ndɚ le mee ndɚ timisiyi kɚ ngaa keme tone a baa ni ka nɚn yau mee a kono wà nɚ timi ngɚ a kon dubu pu wa ngaa koi ko ngɚ domin nɚn yau mee kɚnɚ kon tonesi tunsiyi ki yaa ko, ki yaa kona ko yi hoo wina ɓisa, ki yaa hoo wina bisawa baa kai kemei yin yau auwaasiyai yaa kono sɚ kêê miniu to edsiyi ma kɚi kon koɓo, ki yaa kon koɓo vawayi kem ate konɚ yar evin’isi kuma kɚ nɚ yar mansi ma nii na tɚmba tɚ kawa, mee tɚ kawa nɚi pɚ ngɚ kêê, turi kiyi ma dada yi kanyɓɚsa duru, ki yaa kang durwa mee rab ko tatɚn ko kurun nɚ kɚ bɚ kàà ɓɚ nii. Ko kere ki yi woyi hoo tunsiya yi keme paraa naə wotə ma kobko maa tanekaya ttə taajən, autonekaya yi kem ɗamuwa semra kiyi yawa so wa nə ngə kemei nco ngə kee kersiyi mei baa ko kuma kobo paman keyo a kər koɓaa a woa toney ani aa kono, bə nən yausə ba kawa awo ma baa kaa keme awo ma lukta lukts mse li kaa tiriya taataawa kwed so a kər kobaa aa tiri luktamse ma mbə hii luktaba, mee tiri maaso mə ka woa taa, mee woa taanə a ferlusu kaa kemei a too senda kəsaakon baatə tara, mee tiri ɓəsəba nə, kə sə kərbets, kə saa kər beta wa ɓeta a nii mnda ko tonesiyi ni koa hii, kaa kea hii kənso tiribewa baa ka sengwe mee sengwe. w senggaa peve nə, a kee senggas peven mee senggaa pedena wina toneba ma wina biss kə kada. mbeə keme auwedeya pam daa inzwo kənaa mvininiyi mee bə nemg baa kənaaba nə too kaabisa kə ka wo duwwa, Baa nəngsə ɓaa kən aa ban, nəngse baa kənaawan sə wo duru wosə kada, sə wosə ɗur wosə kadiwa a kene baa kənaba nii nera, maa, mee nii maa kər baasəba mee ɓukta kana pu nə ko mee sə kərər saa konə baa ti ofe kaa kemei ofe pu ahaa rabya ko of fidingya kənə kon tonane winaa kə bə tom kəroo kobaawa saase ma kə sə kər kobaa ken mce of maaya ko of pu ahaa rabya kə nə kon tone mee sə kəeə nə a ferlusu kəsə kadfa minda a keme kəsə kaa kaa, mee kəsə kaa kaa sə maan ən bəd mbəsa bol-bol bol-bol- he kafin nan pa kaa, mee ɓəd bəsə lan duka bol-bol-bol me ka kaa nə ferlusu kənə ngiiga kə ngə keme to kanan keeya fa fer kon tonnewa kənaa paa ki sandawa kənə ko tone, kən aa kn to newa ke ngə dəmin ən yau mee tə kad keke ma sase, to a ferkusu kən ngaa kər kobsiyo wa sə kada, kəsaa kadiwa ati of kaa konya mee ti of kaa konyain kaabisa kə ngaa keme to nawai nən yau nə kon tone tone kə naa konya wotə kada tə kura batəya kən, to ən kaabisa baa ka ko mee ndə wa a do tangtang. Kan koi kaa hir hira a hir tono mee hir tonon nə kaa hir tonowa kaa pediwa handa kaa neeyaa dandaawa hav ma mee ngaa waato katən kaa tə kəd pina kəsa yar mee saage-saagə-saage mee yar wone watau saage-saage-saage mee tə wonsuwa waato kak pina səsa kəsə kədə saa were handa domin handa kaaa neiya dəndawa ka keme per tonen, mee per tone a pede nə laa diirawa ka keme tanatan kan keresa a dekira paa too tone pə tone ko a dadada ko a dikira ka tone sea ko a kere ni meen bə ka kaa kaa a addua darin ba ka keme to yaa ki yi sən kaaya mee yi pədsa taa mbəsawan kom ki wo yi sə hiiya info ki yi sən hiiya infowa əsə weda bə pamsə kəsə nedaba a kaɗad naaso mee kəsə kada ma tonnagekay yaa kiyi sən kaasiyi ngaa yaa ən yarsə mee pastosiya.